Preferisu mangé ël cibo italian perché almenu sun sicür d'lon che mangiu e dizuma che sun abituà al cibo italian e cul li messican sai pa cume cuma ch'a sia, l'ai mai tastalu cuindi dizuma che pös pa di però ël cibo italian a m'pias